Pues jue a'ax dun wa'atyë a'ax yadyun yuk këxpë, ujt's a'ay bi'i a'ax wynsëmum, jax mat's tët's unk je'e të kyayëbë jadun bi'i a'ax dun yadyun kyuk awat's yuk axën jotyë ji'im bi'i pyëñ a'ax dun nëkxë adyun.